जब भी आऊँ धारके अकेले का होंदा। मेरे डरके कुड़ी ना होंदे और जब मुखी भूख लगदी तब आऊँ दुसाक खाने मुझ खिचड़ी बन्दा कै कि सो शॉर्ट चिटो। पाँच मिनट भी लगे ना और स्वाद भी हो सो अच्छी हो खाणक।